A-a canson de De André, "Le nuvole". "Vanno, vengono, qualche volta si fermano". Dapeu penso à Londra ò à Pariggi, ò anche a-o giorno do mæ compleanno, che no sò perché, de spesso o l'é nuvio. Penso anche a-i aeri, che passan de d'ato a-e nuvie.